<hesitation> וואס ס'קען געשעהן צו חיות אויב ס'איז דא <hesitation> א טויש אין <hesitation> קליימעט טשעינדש איז <hesitation> זיי קענען אא <hesitation> ס'קען געשעהן הונגער'ן און <hesitation> אז ס'זאל נישט זיין גענוג עסן פאר זיי און... ס'קען מאכן זיי זאלן נישט קענען אוו- האבן ווי צו אוועקגיין ווען ס'איז קאלט אדער <hesitation> אז ס'זאל זיך אפ <hesitation> פארשפרייטן מער קראנקייט און נאך זאכן.